इति तेज़ चलन वाई दुनिया मा हम अपूते कन के हम संभाल सकन हमते यन कन चैंड की आपा जू यू नेटव्रक ची गूगल छिन येगा द्वारा आपा काम क्र लया घर मा बैठीते अर आपा घरो खांड पयोंड भी बाणे सकन, मतलब आपा खाडो ऊ देखण जू तुमा संस्कारों दे पलीज छिन।